Maha mivamiva gn' asa atao. <noise> Da mampalaky gn' asa atao avao koa <noise> sady amin'izao <noise> moa gny raha aby iaignatsika <noise> izao fa mivoatsy aby; da mba reharehantegna avao koa ny mampiasa azy izany amin'ny manodidina aby. <noise>